Hivolañy karaza kiraro fandesy sy fotoaña hisikinanteña azy koa sika enanik'io. Ny tenisy na basikety da finday milomay mañano fañatanjahan-teña. Ny kiraro hoditsy ndraiky na misy talô ho an'ny ampela na tsotsa amizao avao ho any lehilahy da ndesy rehefa miasa na mamonjy fety mihaja añao. Da karaza kiraro hafa koa ny kapakapa fisikiña teña an-traño na amoron-dranomasiña.